<noise> ngom karena so ronga ena ge besi-besi sedaba pang, besi-besi ena gena ngom pake ena ge maha ngom sinanga nyao, sinanga rica se bawang coma tomate la <hesitation> so gahi dabu-dabu, so gahi uge, sedaba so gahi nyao karing, maha pang ena gena rasi ngom so pake gahi bira, so pake sahu ake, so pake gahi daso ngan, so pake gahi koi ngan, coma so pake gahi ngan sou. <noise>